نصيحتى ليك ان انت تحاول تاخد اى دوره فى اللغه اللى انت عاوز تتعلمها دى لان الدورات بيبقى فيها معلمين دول هيساعدوك ان انت تنضبط فى تعلم اللغه كمان مش هتلاقى وقت فاضى ان انت تضيعه هتبقى لازم تخلص كل الحاجات اللى وراك فالدوره عشان تتعلم اللغه كامله